<noise> iyaneke mema ne ewai waene me iyane apuemo lepai mulua <hesitation> sa'adele'e mulua iyana komakoke mate sepu ewi waile namulude eusu wai lale walapai ela hehono eluma wailapai wakela le nai nama asohomo'o aiyaiho aiyaakuse aiale atai duwe <hesitation> hamuake dudu amanisale desana dawese asohoe. upai taneke idupe ewai <hesitation> ehewai lapai ewake lapai, na waite may amaneho let mawa <hesitation> napui sitai si'iya <noise> iyane siiya mulua waiwaleho si akuse si tai duwe, amanisale duwe metuli nasi aliali si ali mate siali lapai tena si iyaey, si eyaiy dawe sisi sahoi pai mulua ke ane sepusa hae ali iya iyane ane uda eiane <noise> sepusai makoke mate me eane, lepai teneko <hesitation> eane sepusahai.